Maisha nyava moumo kostoka nauchumi. mauuchumi shanulie daika iweile nyinyiu utwe sana mndu ulianza maisha wailima mafo weili mafanyia wamoumu kwa ngdwuava momu fiongozi valinde tabia yakawa moumu nalolia ukolia uu eeh urukauola enyi lakini ukokolia shani mama samia hadi dakka iwe amedwefungula lwamama sankefungulia lia wamama leshika rasmi hajadu utatchwevo nitachwelishia kwa wamaawala valishika kabisa walava teto uwezo ivi vapate ki umjue lwe vitungu. umjue lwe nyanya atame meva kumbe deingue norektifanyia biashara lakini uchumi uvava ukumu shadakia ukatamia barabareni <noise> watamia wertiki ukundi ifanya biashara teari amesha mmh hesham mm ndu tata vai arere mangwa kjane vai atishkwa vovo unota chukumbia haat fo nietinishana fyukera fyundofyaka kchamba korokwi. melolia badale emfu mkurudivwe auminge marufuku mfurunguta taki kumbe yekia kwake kaneka kama feva kane nyuava vo kwa chocho ukasaa kwa dunia shande sunguka valafio valava pata kazi ye- yetu venga sweda keva vandu avn vvado vashi vakavado kaseria varavashi tokana na sham vanu eliendesha injii vali endesha kwa utaratibu utachwe voo sotwe mama samia yambishwa mama samia mbishwa vo vaishwa mfio ngoze veha rainishi wara inshii Wekolia mndu mjumbe amm mmekolia ndomcheze che serkali za mtaa bagala iyende saa asaniera valia lishwa saidi avaeniwa vashklando valangengivali inaanza niku kuu kuu mbaya kwekwanza kela vosepio kwanza kakamate kakwe akahim meme kamata kwake vidno veyefa kwa mba ulowasha nyabaki na shinda nduo bayata shumbia kulia fo unakivola lakini mama samia kwenyeshi kwamangle saidia vandu vaishi kumve kwetevo itachue kwamba ndo uchume ili ukae zazava findo fukafuma inji ya moto ya tanzania kolwa mavamba findo vyefifi vye saidia wamama ki waanze kulia shi mwisho ngete msedoka ashkeke kiwango cha doka. shadakie wertu lesa kwasara tukakolia ashalo mmaisha vamu kule mfuma besa sava ma samia viongozi valera yani vakaninga valertuma maduka makavamo muova liendeleza nieula ma neular vaie verejesha vuliwa shika kabisa ameiloliefo alemerevo kwa chochote ki ulewa chika msa kamla maish niamomo kuliko maelezo kumbe mkumbe maisha amomofo kwamba mtoto taratiwa mfuatilia maisha mwamka kabisavo tueva umoja wa mama tuka kola mbeze iyenufuma tukaenda kikundi tuka tukatamiandu tukajenga kindu tukawasa tukoro tuka rundaki haya tukakolaa ni kalia mima fyo maiyatu tudira tunchekwa munguku yama ungi tukoverb bore Tuvanye maendelo yashe kwetefo besa yeilivofo jakaa kwa mrwete besa ilizoko kwa mndulewa shifo wazosho lazima maisha memmung sana mmh nivrva mumu sana